<noise> umfyakiro kuvomba imbombo nyorosu, utumila mwijiko ufyakira utumila mwijiko, ungabie kusebule nakwene utumila umfyakilo ufyakirira, ngabie kuchumbani, wesa utumile ufyakilo, kwasabu musungu mukitanda mula mulivusafu uvungi vunuku kwiki numfyakiro. Kwasabu wunu ukawesa ukuta jukwingisya ikivoko ukakweka uvusafi vone kikulazima jutumile ufyakilo untale, ukweka uvusafi kula. Halafu kulivusafi uvungi kukyanya mukuta wanyumba, nauwesa ukuksikila ulinsupi, <noise> lazima jiutola umfyakilo, usu- u- u- unyosa umfyakiro kula, kukaisa uvusafi vula uvula. Ungaume kuunzi nakwene, kulisehemu tutumila umfyakilo, umfyakilo ukula mulikoni itsinge, nuwesa ukusikila uvu kukeka jiutumila umfyakilo, fyakira ukusanza watakataka, iukwingira kutso, hata kutso nakwene, kutumila umfyakilo, nakuwesa ukuta jutumila ikidekio wibate, ukudeki nikiwukwa, utole umfyakilo, kwajili akustu msafu kula, hata vilevile kutsona kwene, labda kukyanya, kulisukatsi. Isukatsi sila jikutumila kwakwesise unse- unani umfyakilo. <noise>